Amin'ny tany io ao koa zay da nohon'ny fisian'ireto karazan'olo maro reto nitambatsy izay no namoro ny kolotsain'nolo io ao ka itony aby zany ny olo nitambatambatsy io. Ao ny kaarzan'olo ibera zao. Ao ny karazan'olo sôrtesy. Ao ny basque. Ao ny Phénicien, ao ny romain, ao ny sueve, ao ny izinôfa,